﻿Uru reta jaeko jokua tumpa ombou oveve vaera jaeramoko jeta jaereta guinoi ipepo no ia oiporu vaera jaereta pipeviko <hesitation> oye oyemonde jokurai ombouvi yande ru tumpa opaete mimba reta ipepo vae, jaeko ñamaeta supe karai reta jei supe ave yande yae supe oveve va no jaema jokua nunga pe yaeno ave <hesitation> ovevevae jaema jae jokuae yamo considera uru retano.